تصدقون الرياضة إلي تتطلب أكثر قوة بدنية؟ ما في رياضة تتطلب جهد أكثر من شغل البيت والمصيبة أن الواحد ما يضعف منها بعد... أقل قوة بدنية رياضة... والله المشي يمكن.